Ko <hesitation> ihó tán té guerra té inga tió kudu nrochi java va kudunro na ninni kidonró, kudonro chí nakuenta mini kándo mini kun mini jan, chenda nruido kanani até na kúdo ña chí va'a kuakudo aten chituaña okerimeña ní hi yá.